كنفضل يكون عندي شاف شخصي حيت الماكلة مهمة بزاف ولكان شاف غدي يقدر يطيب ليا بزاف الحجات لبنينة، وبهاد الشي غدي نكون ضامن بأنني غادي ناكل مزيان وغادي ناكل وجبات صحية ولي بنينة. والماكلة هي جزء كبير من الحياة اليومية، ولكان عندي شاف شخصي غدي يعاونني باش نتجنب الماكلة ديال الزنقة و الماكلة لغير صحية، وغدي يوفر ليا ماكلة لتكون متوازنة ومغذية لجسد ديالي